Untuk ini manupui ya sona bisa lewat gerakan aona, bisa lewat hala na, boma ini bisa juga lewat ini perubahan ini bisa warna na berubah-ubah.